In uk'in ink'ab'a' ka' junp'ee mak uk'atij umentej uk'in uk'ab'a' ma'-ma'lo' patal umentik ku- kukinsik kukin kukinsik si yanti'ij ku- ku- ku- kukinsik kax si ma'an ti'ij, kumänäk kumänäk kax wa ma' kumänäk b'äk', tulakal a' b'a'ax la'ayti' uka'aj umentej ku- kub'etik y si la'ayti' uk'atij utzal janal ku- ku- ku- kuman u la'ati' ku- ku'a'lik ti a' makoo' ka' takoo' tuyotoch ti junp'ee janal chumuk k'in wa ti junp'ee cena, tan okol k'in y ki' ki' jach ma'lo' u- u- uk'in uk'ab'a' mak, si la'ayti' uk'atij u- u- u- umentej ok'ot ku- kub'ol ti pax kutal pax tu- tuyotoch te'lo' yan kujan kujanaloo' a' makoo' y a' pax tan u- tan upaxtik y si uk'atoo' ok'ot ku'ok'otoo' xan, mentäkej b'aylo' jach ma'lo'.